<hesitation> ŋ woo wa sáŋ mu ma. hiŋi saŋ bhii a kée, hiŋi ŋ wooa mbɛ ko bɔɔ ma. mbɛ táa mbɛ mɔɛ nuã nyɔɔ mɛɛ mbɛ nyɔɛ saŋ, mbɛ túɛ saŋ, mbɛ a kɛ kundaa ma, mbɛ a jela, ŋna a jelae, mbɛ a kii fɛɛ lɔ, mbɛ a kikii mbɛ a bee leŋ mɛsɛɛ nu ye, anua faasa koa. Mɔ babaa nu, bɛmaa̍ ŋgae mbe mi feŋ mi, mɔ babaa nu wae ŋ kuŋ táa mbɛ anuã saniɔ feŋ mɛɛ saŋ mbɛ a bee anu yaa, hiŋi zii kapa tia ŋ boo, hiŋi jáfeŋ tia ŋ booɔ, mbɛ leŋfeŋ wa táa, mbɛ lɔŋfeŋ bhii táa mbɛ mbɛ anu kpɛɛ basae kɔ, ani ya lɔŋ ni siekɛ ŋ ye kɛmu mu kpɛɛ mui̍ nyɛnyɛa faasa kuma. Faasa kuma mu kuŋ nyɛnyɛa, hiŋi mu banda ko bhii a mu kuŋ nyɛnyɛa mu bɔ nu. Bɛmaa̍ saana mu bɛ dúunya muɔ, mɔ, ko fɛla lɔɔ tɔŋ faasa kɔ, hiŋi jáfeŋ bɛ i booɔ, i ti feŋ mɔɔ ko jáfeŋ bɛ i booɔ, hiŋi jáfeŋɛ bɛ i booɔ tée gbi wai i bɛ tɔmbɔ kɛna la faasa i tia i ye. Bɛmaã hiŋi feŋ bee i booɔ tée gbi i kuma kpɛe wai ti, kɛ hiŋi kapa jáfeŋ bɛ ŋ booɔ mbɛ ko mu lɔɔ maã, saamaã a kpɛɛ, hiŋi ŋna tée baa kea, ŋ wooa saŋ mu buɔ, <hesitation> mbɛ sɛɛ sáa kambá la, ŋndɔ oo kambá ŋna sɛɛ sáa i ya oo fiyabɔ fɛjanjáa bɛ sɛtijaa a koa. Mbɛ táa mbɛ nyɔɔɛ saŋ mbɛ táa mbɛ túuɛ saŋ, mbɛ a nyia bɛna, mbɛ leŋ mɛɛsɛɛ nu, mbɛ a bee leŋ mɛɛsɛɛ nu ye. mɔ babaa nu waegee bɛmaã ŋgae mbe mifeŋ mi, mɔ babaa nu kɛ ŋna táa mbɛ saniɛɔ feŋ mɛɛ saŋ, feɛ kinyae mɛnu mbɛ a saŋ, mbɛ na a la mbɛ a tɛka anu ma kpɛɛ, naa a tɛlundee. kɛ ŋna jɛɛ hiŋi lɔŋ feŋ mu mbɛ a táa mbɛ a tíɛtíɛɛ kpɛɛ paniɛ nuɔ Mbɛ mɔ gbi tá bee a ya lɔŋ, amu anu seɛkɛ ŋye kɛmu mu kum nyɛnyɛa, fáasa kumaã, late ma ti, mu ya ma lɔɔ kɛmu sɛtija a koa, mu ti lɔɔ kaŋ lɔndɔ́, mu kuɛi ti lɔndɔ́, mu ti kuɛ lɔndɔ́ ma, bɛmaã ya tie lɔɔ tona area ya tie kuɛ lɔndɔ́ ma, ko kpɛa bɛɛ bee na i ma, ko bɛɛ bee na i ya ai ta ko nyama ko, bɛmaã hiŋi i bɛ area lɔɔ. i usesue bɛ mɔ nuã, ko la mae, <hesitation> ya tie ko mana, yɔ oo mɔ mɛɛ mbɛ ko mɛɛ mana, lɛi mu lɔɔ kɛima mbɛ a ma. kumu pɛɛ kɛima mbɛ ŋna leŋɛ bɔaŋ na, ŋndɔ oo mbɛ kɛwa mana woe. ya a mae fɛla sakpá, mɔ bibie nu i bɛsii bee mɔɛ nu ye. ko bɛɛ be kpɛya i ma. Bɛmaã hiŋi ko nyamaã bɛ nana i tina mɔɛ i na a yɛ i lajii, kɛmɛ ma kɛ wa woe, kɛmɛ mo i ma a ma woe, kɛ mɔkɛndɛ́ bɔɔ bɛ ai ti tona kaŋ, a ma kpai a bɔ adama leŋ la koa. A bɛ lɔɔ suɔ a kpai bɛ a waŋga waa koa, a bee kɛ mɔ lɔɔ, mɔkɛndɛ́ zi i bee ti kɛnu dúunya lɔ. Ya kɛe mɔ lɔ, sɛitija bɛɛ kambá ya sáa i ye bɛɛna amu ya woo kiɛ bɛ kambá ya tia bɛna ya koa. Kɛ i bɛ tona kaŋ i bee kɛ mɔ lɔ, i bee koo ko bɔ ma, i bɛ lɔɔ suɔ kaŋ lɔndɔ́. mɔkɛndɛ́ bhii a koae lɔ <hesitation> ya wɛsɛ ama, ɔɔ i latii ma mɔɛ la, i ya a ko kipi i fáa lɔ, kɛ komu ŋ bɛ area mɔɛɔ mbɛ tona nu, mu bɛ ŋ bɔ munu bɛ nu, mu bɛ mɔ munu bɛ nu ŋna mɔ nu maã, mu bɛa nu, anu ma ŋna wa banda sɔ, anu ma a sɔ ŋwooa mia, kɛ mu fɛa nu mu bɛ lɔ niyɛ, mu tɔŋ lɔɔ mɔ kpɔ lɔndɔ́ wa, ŋna jaya bee mɔ ma tée lɔndɔ́ feŋ la tie ŋ boo mɔa ŋ tusae mbɛ i bi mbɛ a bee a ye. So kase gbi bee kambá mai, mu bɛ lɔ niyɛ, mu bee lati mana mɔ laa. kase gbi bee kambá mai, aa mɛ nu.